America when god bless me i- I go the I will like be electrician because I practicing I studying electrician already so and god can bless me I enter the I want to be electrician.